<noise> e cuando jun kiraj kira'n ritib'iliil re chel paqal rajaal kalaq' jun apipen o kalaq' te't taq ak', o mam taq pipen y kab'an la tib'iliil re k'aj y car katalek porque kar rajaal k'aj cha'neem y car rajaal li pipen <noise> k'o chiran ka raq pipen che joob' ciento, y k'o chan karaq jun mam pipen che wajqiib' cient y te't pipen ax ax kib' ink'yaj kijaal jab' li pipen <noise>